Ny fomba fanamboàragna ti-serta zao karahaha zy amy vôlohagny de ravin-damba, ravin-damba lava be regny. De tapahagna <hesitation> araka ny forma ti-serta igny izy. De gnàlagna lamasigny de jaefigny aminje izy i. De <hesitation> apetka aminje zay sary tiàntegna apetka aminazy, zay raha tiàntegna asôratra ah, atôntegna aminazy. zaigny mambôtra ti-serta, karanje.